Utúbá uţëp pëţaţ uciilí pëţaţ wulëwi udooná bëcángëwul. Uloŋ ito bëënko ingë idoonaa un bëcáng; utuba unkac. Unkac, pëţaţ indoo oona bëcángëwël. Dí bëcang bëëmëntáa bun <hesitation> wíkëëmá uwátërël dul biipíiţ ukësënádúl ngëntíisëngun ţi bëcang.